में मि जो चीन दिन माँ तीन चार बार सोशल मीडिया देखि लेंदु चार पांच जन कभो कभी मि यू तुब देखि लेंदु कभी मि व्हाट्सप्प देखि लेंदु कभी कभी जन फेसबुक देख लेंदू तोह वे की हिसाब से में यो दिन मा यो टेम आधा घंटा तोह देखिदी होन्दु